Nrida kiti a kachi nidichí, chi nidati ta ni neti no drios nunguan okutí, ta ha namodo katí tá koti naivii yó ta ngu ina yó, ta kini kaxhi diniti chi tina yó tá dakuao ti tá tatonña ini veenio ngutí, na kao chinti ta kao di'a ta kutoni initi ta kao di'a, na kao chinti dikastila ta kutoni initi dikastilá na kaó chinti toná ña deadavii ne mió a nunguan ni kutuamio kao tá dikan kutoni initi nunguan kao tá ho o on. na kaó na naó chinti ta ni na okoniti na kukinio xhinti, ta nion nravati na kukinití, na- na kató noti ta xaokoniti ta xaodoti anria yitaó notí, ta ho o on. kini kini kaxhí diniti, ta ta ngu ti'chutu yó tona kio ta nion kuan nakenti taó na nakixakina chí na kina konrena mio nra kió, ta hó kukuti kukuti xao ta nreiti najanta xa seña nguan ná onaku ta ná kókio konreo a ta kain yo nadachíti ta nion kon dadabatí diviti na hó konio ami dachití, ha tona ko kiti kinijan xhinio ta dinaga ti ni chini ta nión ni narvatí ni xaniti kiti kinijan chí xa oxa ku tinti. Ta ho o on. ta ngu ti'la yó ti'la yó tá kaa xhitati xhitati ta kixá tanti, nidati kuxí kuxí tona dabaga kitijan ta onixhiniti ami onru na kuchiti ta iin ni ti na koni ta xa ni kana tantí, tona xa vexhi davii ta xani ha kuxati xhitati xhitatí ná koniti kavati chí xa vechíi davii, ta kuxhí nrayiti, a toná xa ñó'o nguan ta ni va natí hora na kon kavatí ne nrikiyó va natí hora ta iin kuti ni a nroko nidatí, ta ngu ho o on. ti'ilo yó, nadakonio tí na ta hó tina koti, ta iin kuti keti xhin tina yó a ho o on. inri iin tiyoto va nati na to'ña xa konio kanioti tá hokegati no nretotí chí xa inka yián konti ketí, ta anria nguan chini tí na konio kaniotí kaxi diniti na ni xatí cuenta ná lña kaniotí konío ha ho o on. chón yó na kan viko chinti ta nion ha nachokuinti na tatón na nachoneti na kaó ta na kanoti na kuchiti ta nión oxati na kuxhi kuxhití tona koa ta ni daxakoniti tá xanatí na koá tá toda kon niti kon konruti a kon nanruku xoti na kuchiti a tikachi yó tikachí yó na kao xhinti tá nion kanrioti nakanti kachiti mió ta na naó xhinti tá xa ni na oko nití. Nidá kiti ha kaxi dinichí mitoni na odu ini odu ini a ke nidati chí xani dama na ku i iin tí ho o on. nida ituti akaxi dinixhí.